Grupese le scarpe al e nen dificil, ades a dipend anche dal tipu dë scarpa, për ezempi le scarpe da ginnastica a s'pölu bütese i lacci ën diverse manere, cum a i bütu ënt i negosi mi a m'pias nen, preferisu büteie a la mia manera. Scarpun ënvece i scarpun da muntagna mi i fazu i fazu ël grup a l'incuntrari, ënvece dë pasé da zura, pasu da suta cun l'autra stringa